Nicco shi yijeno tomon, nicco shima monko ka ku shira shi leekon ammi, an muratemu ninya dakam ta mandi fudi ndang kwawujuru miru mina weshen dang yino tomon mama shunko peleu mandang yu shene kanninya ma kpomon amma tuku kushira nesho minjire ninya ndang kauru doi man wattu weiyo ando shaabi man mirashira shaabi man diyi man yu shura tifok shaabi man diyi man yu shuri ti fuk shabi man shiyo wucina, tuku shira <hesitation> necco minjire kusham akamu, kindi akam kara dimmo ninya kadee ta sadani wa mungo weshire, yigeno tomon ta bongno ni pambiji ti yamba.